Kua elefante jeiva mbaetɨ örërëta rupi, erei se aesa va, jaeko mopetɨ, ee yarakuakatuva vi, jae, opaete mɨmba kaa rupigua reta okɨye sugui, jare aesavi ïru tëtärupi ombo mbaraɨkɨ reta vi, jare opaete mbae yamboegue oikatu vi, jae jokua se aesague